Yowu sor, sorriyi ñandinanayi niye sanun ndoku soruya kiramba la kowunum fadan ndoku kireyan ndoku soriyiro walcia kiramwonun yindi adi coron ndutto kiramwo? Yowu wuyi wuniyi dowo ña nayi kina awo yindi adiyi coron soriyiro walcia saanumma ngilawo sor di. Yam manaro kartuyi :« sor awo hara » no. Kowu kuna fadan ndoku kirayo di adi ni ta tiyinum ndarro kudoyi wayi tiyi ni wunkuyi nuwa awo tiyi niro du njina bo. Eyiyiwa niyi tiro dumu yimi kowu ndoku sowura. Komma adi tiyinum, saanummadi ko wuyi sanummadi ndoko sorta kirakuwo. Sor na la fiyuwu layi ñando soriyiro walciya kam saanumbedi, njirnumbedi kam tullo ndoku nondiro kicila letirommndoso, kindiso, ngayi kicilaro walcia wuyi kamma goniyi. Kamma kuna tullo ndoku kunta adi goniyi kowu kowu fadaye ndoku kuntaro kamma ngilawu. An eyi kamma ngilawo? Kamma ndoku liya adi niyi klanum taro wette šahadaa tami. Kan tullonguyi ti šahada ta tenu. Kan kammanum ndoku kuliadi Sorro bedduna ndaraa wayi awo niyi dimia tiyi di, wetira gumbaro walcia yalla baye mia ma kurtikurti ni- n ti- n ngayo bayoyi. Kowwuro walcia wotirra dangum cikaalo nancia do ni wette na nantuye wunun. Lakin kammanumro walcia halas yalla baye mia ma ti- ye dunga ni- ye dunanga bayo nanno bodunoyi adi klan lenoyi. Ungo wetiryedi a laro bayo lenoyi dowo ñuno na lan kudo kanturna ko kammanummayi ye kidayi ni- ye kidanuyi lenoi dowo wujuranda dayiya kammanummmayi cia kida di ni- ye cia kida di nondi yindi fraturna duna fandoi. « Mowonniyi wari tuwunu » miayedi duya cuna nondi yindiye ngayi kidanoi kowu ndokuro walcia adi bo na kottu la sodan tiyi meyi niro lartiri, niyi cunum faruwunumma banduyi lakin kammanummayi na lenoi do wujurando dasurowalcia ti- ye ciyi tiyi kidayi niyi ye kidaniya duna fandoi. An an nondi ta lenoi nondi yindi kamma lenoiro walcia a la kuraye soduro walcia nondi yindia coron tullondo kurayi sanduro walcia kamma kuwa sirayi faruwunga jandia awo kidatuya ciyi kidayi Kammawa kidatungun kidangu bulaye n kidangu janazaye n kidatin ngayo wayi kan ndoku sorkunayi konka ndoku sorkunayi kamma nun njir nun ngaayo cuwunayi tiyi ciyi delila tullayi tullaro njirdi. Awo nawandina daalnga didi. Bundo ta lenoyi do dulin soroyi do kla sorya klan awo la klowo krudi la kam kinjeyiyaso, aso, suluwuro walcia ca kawu kammanum tamia ma kammayi: « wuyi » nju cawu karenumma gayowo kingayi ye kotta awaro kalturuwu ye kotta ma ni mban danuyi kamea ye mando bo kalkirmka ye niye mananum bo. Wette nondi wanga yindi dilin a la prut ciliya jurjurro dana dayi a dunanda duyei. Fraturno kayoyoi wayi ndoku faturno kayoi luyei. Warroi wayi fraturno ndoku awa warro yoyiyoi. Adi kamma ndaku sorre kamma di soriro walcia wala kowu gono miyo sorronu koa gono adi angal wuyan. Kuna yam la sorceiro walciya yowungide goyo congu sorceyi adi angal kengidan do lakin wuyi yediwa kamma kua ndoku liyei njirni n sani n notani n daali foseayi ngaayiwayi kam wuyi kude guliyiyediwa koa goni. A kuna gulkinayedi gowu kua ti ayiye rasu a kidaye n ñonowu dinaye n ñonowu kingayiye n ñonowu ayiwa a gundoye ni- n ti- n yindiro walci duna nda tullona sor klan. Sor klan jowuro kinnasar fandoyi wette kinnasr fandoyiyadi sorroyiro walcia wa ndoku lo adi angal wuya kan kowu goyinaye diye do lakin angal wuya ekedi. Adi daal leturom sorre kamma ndoku kuloye